<noise> Gn fampiasany anigny da finomandrano. <noise> Igny avao koa gny, lafa mandeha andriaky egny da igny ny itondrany gnainy fandroany. <noise> Lafa ireo samy ireo amin'izao koa misangisangy da igny avao ny ampiasandreo mifapiritsiky rano ohatsy.